Le lamba le tsy tanteraka amy ragno igny ndraiky arakarakanle tissunle lamba, ôhatra zao ake i le lamba le fatao impermeable kôfa misy ôragna regny igny regny zao tsy tanteraka satria regny sachet sady tsilegny tsy aiko, aveke le lamba le fatao amy helo regny igny koa regny ze tsy tanteraka, satria efa misy karazany mintsy hoe misy karazanle lamba tsy tanteraka amy ragno zegny za mieritreritry hoe regny kara tsilitsilegny nefa kara hoa tsy tsilegny koa satria kara ataony amle helo igny kara tsy de sachet fa izy efa miksy karazany hoe misy tsy tanteraka misy tanteraka.